Misy zany légumes mahalagna hitanao sy hoe raha tsy agnatignatin'ny hoe a volana visivisy akeo a: karan'ny chou-fleur ohatra, de <hesitation> akeo koà baranjely, de petit pois, de broccolis.